भेड़िया इथ्या समझदार जानवर व्हंद कि कि सि पूरा वन कू ज्वो पारिस्थितिकी तंत्र चि, बौण कू जो पारिस्थितिकी तंत्र चि, तेते संतुलन बणौंण मां भौत ज्यादा मददगार व्हंद। दरअसल, भेड़िया क्या करदन ज्यादा जीवों की संख्या भी नी व्हंयीं चेंदि। त स्वो तूं जीवों ते मारद, जूंकि संख्या ज्यादा चि। अर येका अलावा बाकी ज्वो <hesitation> एक ही बार मां ते शिकार ते स्वो बाकी जानवरूं ते भी छ्वोड़ द्योंद। जन गिद्ध छिन, चील छिन, कव्वा छिन यूंते भी छ्वोड़ द्योंद। त ब्वोल्दन छिन पारिस्थितिकी तंत्र ज्वो चि बौंणो, स्वो बड़्यूं रौंद।